Ireo fitaovana fototra hita amin'ny solosaina dia ny clavier ary ko ny ecran ary misy koa ny atao hoe souris, ary ny prise, ao ny disque dure.